Budaya indonesia yang gue rasa menarik tuh kayak di suku baduy itu ya, baduy apa ya, baduy dalam baduy dalam itu ternyata punya cerita tuh kemarin tuh temen gue ternyata disitu cuman ada empat puluh keluarga kalo lebih, lu dibuang kok bisa gitu, gue piker, gimana caranya iya, kadang itu kayak jodoh nih, lu ketarik nih sama jodoh di luar itu lu gak boleh lagi ke dalem gitu terus gue tanya, emang awal mulanya baduy itu dari mana sih temen gue nih, dia kebetulan orang sana, kan deket sama kampung-kampung situ dia bilang gini, itu awal mulanya itu penyebaran islam disitu ternyata baduy itu. Yang suka nyembah-nyembah tuh, sujut-sujut, nyampe tengkurep terngkurep die nyembah pohon ternyata dulu tuh nyembah batu gitu ada tuh katanya ulama namanya buya apa gitu, gue lupa tuh dia punya perjanjian, oke nih lu perang sama gue ya, kata orang baduy nih kalo gue kalah. Gua bakalan mundur, gua bakalan geser nih suku gua nih, kemana ke ujung, katanya namanya tuh ujung kulon kalo kata temen gua tuh kaya gitu. Ternyata cerita punya cerita dia kalah tuh, makanya dikucilin dia disitu. Cuman gak tau kenapa mungkin gak boleh ada listrik, gak boleh pakai sandal, gua gak tau dah tuh. Apa dia dari budaya dia. apa gimana gua gak ngerti. Tapi sih lebih ke kebiasaan dia sih gua rasa, karena dulunya nyembah, batu nyembah pohon. Akhirnya kan penyebaran islam rata tuh di serang banten kaya gitu. Gua tanya kan, emang orangnya kaya gimana sih namanya buya-buya itu, gua iseng kan, gua coba searching dari google itu kan. Ternyata umurnya seratu lima puluh empat, tahun. Kacau juga nih orang gua pikir, kok bisa ternyata sih usut punya usut ya ada turunan dari wali-wali dari yang dulu gitu. Cuman gak ngerti dah, gak katanya sih namanya dia tuh paku banten. Kalo dia kelar gak tau udah banten bakal ke uruk laut ya allahu a'lam deh, gua gak tau dehannye.